كنكه القهوه أبدا احط فيها قهوه و مايه و سكر و أبدا اقلبها علي نار هاديه لحد ما تبدا تترفع لفوق او تفور كدا ، اكُبها في فنجان.